Inɔmá iyi esheshi nana eyi la reyi iyi esheshi nana eyi la reyi iyi eshi akuiyi bá olu eyi la reyi iyi eshi nana eyi la reyi iyi esheshi na innama isheshi <noise> mate kwopo wu enwuwu iyiwoshi iyiwoku kwopo wu kuwhemi kwopogyewu kulemo de bá ezu afa wa amma ɔgube uwú úna bɔkɔ ozo eyi nɔma iyi esheshi iyi nɔma iyi eshishi kigbe ba aku inmɔma iyi esheshi nawa iyi la reyi iye eshi innoma iyi eshohi inyi kwo ze nevi nɔ ra hi inyi kwoze nevi nɔ ra lá ukpó nɔ bɔkɔ nɔkuma úwúramo nəbá lu ingyi enmo nbakn ada te ka wo awo no a unno wo awu awú wogyi tayi. Kopo ugú ada sukpo kuzá zute ume uwú elomo lá adawu, reshi ingyi eye la reyin wu ukno ekyo wu gyi mó ugu-op` aku uqu ŋŋ yi ukpo me ŋɔ yi ku yo kiya ingyi irimo ŋ ki yi kikw deba ŋə mate <hesitation> ugu ola aku iyi ŋɔyi kuwé ŋɔ fulama ŋore mu ese ikyokpo kpamáte onazeria te ŋewe ŋ futla ma mai mu estate ikikwo ikwo aku iyi eduwo ba iyi gwo le ba kimate ezuu uba fyo ofuza ma ore mu ezhi iyi kudú akú iyi bəkə ezuu ofula má əkamu ezhi iyi kudu kima te ezu uba kuyo kuba. Kala boi mu ezu iyi kudu mámú ofya ba le kala miyi te ozelaite lehá hi bishi amma mi gyite kami zazute ki fya ozumo ciyo úba kudu kwole mtekwofi uplu ɔnene akukwo uqu bokɔ úkpo emu ataba te mo ubafo ora le enzhi umba ozo deba ofya oguze uwu ebuyo bole ubáfo owó apula iyira iya bɔkɔ ukpo awawa kiya egyimo de be ofya ogud cwu edewo bole ubafyoɔbe. ba ɔfya eduwobole kwokote mi dazu te zaki fya ozumó mee ozu efyamá ishshimo later wokya mate ukpo be gyite lakiwowo. Úkpó ewu zú ɔquze má aku iyi úkpo bà ukpé ewunɔ ma lú eme be enemi ezu ɔfaŋ iyi endo de ba nɔ ku ozo uwe shi kuwó kwoe mi da le ozu lafa ozu mó mo aku iyi nɔ fa ozo me ikanala amba iyi ira iki ka ŋna h ebo ibima iyi ira ebo ibima iyira boko isheshimo úkpó uwú eyi móshi ele etoyimo ingyi ina ingiyi ina kiwodu láki lose la ukpo ukpo keki ba eshi lu eshi zu zchshe ba akú kiya ingyi eshile upko keki ba eshi ezu ɔye bá olu ɔye ba ozu eyi ɔye uwu edo iyi ɔpɔle kuwokwle mi du zu te ingyi ina ingyina ingyi ha lik po ingyi inna ina ingyi ozu ewode bala da ukpo ingyi ina ina inaqyi ozo ewode bá la he ukpo. Kuwo úgwú ukpó beshi ozu kiya ciyele eyi mú kebo mó. le ukpo bá bya eshi ozu kiya ba bya abá wu abaza mohe mó ozú eshi ozú kiya abá wu abá za me lá kumi mó ŋɔ yiote ego re tayi bá ozú eyile iyi ukpo ba iyi ta yi mó. kuwo kwote mi dayi iyi la eyio úikpó ishe shi na na amma kumu oquze úwú úkpo. úkpó ba ewó bá ozú bá ewo la rahiu iyi eshiba iyilo le mi dazu eme umba enemi eme bar adari abgba zú abámi bá la ezu labe miyi mu indama mui opu uwú okwú te lá kisho kwo la kiloshi la ukpó ukpó be eshi la ri iyi eshshile begezu mé.